नई भाषा शिक्षण के लिए आप इनके का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अभ्यास करें रोजाना कुछ समय अभ्यास करने के लिए अब भाषा सिखाने में तेजी दिखा सकते हैं। नोट्स बनाए नोट्स बनाने के लिए शब्दावली सीखें प्रथमिक स्तर की किताबें पढ़ें। दैनिक जीवन में भाषा का इस्तेमाल करें देसी वक्ताओं से बात करें अभ्यास करें खुद ते बात करें।